معلش انا عيندي شغل كاتير وشغل مهم ولازم انركزز في شغلي. لو سمحت أنا باعتذرلك لاني محتاجة انركز دلوكتي عشان ننجز المهمة دي في اقصى وكت واقصى سرعة ممكنة لان المدير محتاج الشغل دا والعميل بيزن على الشغل فاا ممكن بس ندردش في وكت تاني؟ لو سمحت وانا باعتذرلك جدا بس حاول يعني نتكلم في وكت تاني، لان حرفيا الشغل ابتاعي مهم والمديره عاوزه في اقصى سرعة. فلو سمحت يعناي ممكن نتلكم بعدين.